حالياً أشتغل على مشروع بسيط, تصميم موقع إلكتروني خاص بأفكاري ومشاريعي, أشعر بالحماس, لأنه فرصة اقدر اشارك فيها شغف ومهاراتي, أحب التصميم والتقنية, وهذا المشروع يعطيني مساحة للإبداع, وتجربة اشياء جديدة, بعد أتمنى إنه يكون مرجع للناس اللي يبحثون عن أفكار ملهمة, متحمست لمشاركة هالمشروع مع الجميع.